Zaho aloha raha manandraña avao da mety hihiña avao koa lay. Fa raha fihiña isan'andro da tsy tiako satria amintsika aty da mbo maro enanik'io heña. Da atao akory zañy fihiña raha saintetiky amintsika aty? Raha maro amintsika da raha natirely avao ny soa.